Toh diji wo gwayo kaŋ a ga te a ga baa gumo kuma baikulu ga hin ka goy da. Ni di da ni na daŋ da fu ra no ni go da ni furo ka'ka fuwo ra ni ga di ni boŋ a ra, da ni mo izo kusa no da haŋkaŋ no a te kulu, ni ga di ɲga mo wayborey koyne haŋfo ɲga no i ga goy da, ka ɲgay tuusu-tuusu yaŋ te ɲgay moo harayay ga naŋkaŋ no ga ba hanse yaŋ kulu da ɲgay baŋkaaray no i daŋ da i ga ba ka dira, ni bumbo no da ni ga ba ka soola no din na guna ni ga di ni bon mera haŋkaŋ no ni gaa hamo goo da kulu, baŋkaaray kaŋ boori ni ga kulu, ni ga di ɲgay mo din ɲgay, da i na ɲgay tuusu-tuusu yaŋo te haŋkaŋ i ga tuusu, i ga di ma haŋkaŋ no i ga ba hinse-hinse yaŋ kulu i ga hinse. Baa mashin boŋ no ni go da dijo din go a gaa, ni ga di baŋkaŋ go ka ni banda, da mooto ra no ni go ni ga di dijo din go a ga manci kala da ni'nin boŋo ka'ka nigaw, niga di haikulu kaŋ go te, niga fonnay, ni ga haikulu ni di noodin mo no a gwayo go te da. Ni di wayboro wo day, ba a ba ɲga ma ɲga moohara din hinse-hinse da manci ɲga no a za ka guna, a site ni di. Amma da na za ni di haikulu kaŋ a di daama a ga te a goga di ɲga boŋ a ra a ma ɲga boŋ hanse, a ma ɲga boŋ hanse naŋkul kaŋ man te a ga di, noodin no a ga goy da. Ɲga no ga di a se noodin, a ma ɲga boŋ hanse, ir bumbo ba i na ir cabu no.